بفضل احضر الفيلم، <noise> الفلم ده ممكن ينتهي في ساعتين، لكن الكتاب ما بنتهي في ساعتين، الفلم بياخد <noise> الكتاب بياخد زمن طويل <noise> و الفيلم بينتهي في ساعة ساعة و نصف، بيخلص بسرعة.